Paling dei kesedap skelekekiai, skelekekiai mema sudou-sendou cah wocas mamou rumae, jadi sya kebinjin rumaes si si kalekei ki'ai maso wanto kanca bos bobot. bobot ti'ai maya malumbangenlah ma' dabung mnagemang kiki ne rama rabung. dambung gagai minelewomo menabiso ma mabangtal. mabangtal karou tenerah ma'nules kiki nera masuat mamabolsa, bolsa kleiyei pengaro ngaro tenera se'de se'de meta'u youn <hesitation> se binatang cedeyu kape re'en tanta tou kinta tou yai ma to lakon bobot ti aikoma trimae den maya mamange karoto merah mae karoto nerah mangele mo nera ma tu nedera ape gaga. kedera gaga ma'tu tare tineles satu mangemo karoten'ne bobot nai, minelei wo mo kasiang kedera pasisian ta tu patete dautala kotu akan wise puyun tane satu pinengaro-ngaro tone bobot napapengkem ber-bergun <hesitation> kedera ye'i peteta uta teda utalako, masotokan tu wose lalol, selalol liaih mange tu pepekanon ta Yung bakekanen sana lolaleng duwuseki ti mumae sipapes ku mani'to jadi kita mosti kita adoh kasiangedumotu mo kasina ulang yosela leli ai apalagi seoras nela madut cakalang lei ma aina konelalu nei tei tu kesio seramau senou-senou ma senou-senou tera mange aki rorou mange ekei dodutuan wayaman ange ade lalou na'e selalu lone iket paling mekep bintin tinru maitera talu solumain mawou maimatu maka ki bayamangket teka naei maitu meka itung kekanen jadi ma ma kekani tu komanito tarem ma tian komaneto ma'em nuduh wayem mokan pu menit mekekani tu yo ki na ka'ne lalen mekebinci roru maimo kekane itu sesio morom meisel lalen wo pate wanera ika acera sekalianne nera ma selou-lelo teran mangaro-ngoro yo kumoro mokrene lalou ne kita yot mepe pengele kita satuaworo kamu modo pelako mengelon pelako kelangan kanlulalol talo so sio kamun rimorai wi'ai makekano pudi ngo kanter ene lalol